Nubéz rcuarumaa xiílzirumaa lanyí ra yuú, lora gyiagéh, nubéz, tíé ríé rcuarumaa ríé ríán rani ni gaumaa nubéz, té gac' gan gaumaa raní gula rcuazimaan lanyí nyúh chi rcuamaa ra zhinymaa logí té té xi gac' ra zhinyímaa, nubéz logagí rtémaa nyis'é, gula ríé rindará bal za bláhzy, ra baser, hasta ra bxady nubéz rcuamaa logí té gaumaa, té chindá ra ni gaumaa techi, bal lanyí nyúh té tu nú ryúramaa, tanzá té tú buny gúchu limpiez lán chi rcaramaa lanyí gí chi rcara bláhzy logí rauramaa, ra ni gaumaa rcá za logí, gul la logí gatyiezamaa nubéz chi par zini rúnramaa uz ni té téh gun xigune laramaa chi ni run yud laramaa, bal zá par nizí runmaa uz lan.